<noise> He mea nui kou kōkua ʻana mai iaʻu kēia wā nāwaliwali o koʻu ola. Pehea wau e ola ai me ka paipai ʻole o koʻu ʻohana no laila mahalo aku wau iā ʻoe no kou aloha nui iaʻu a me ka paipai nui i kēlā me kēia lā.